<hesitation> Emi raara lenguru am to nyalaande no ɗuuɗi.emi raara ngelbana nde sappanɗe jowi(fifty) ko hewta mi ɗaano.